Papaka mboapï ani numero tres, <hesitation> kua mopëtï <hesitation> papaka jaeiñova, ani impar yae supeva, mbaeti guinoi iparejava, jaema kua papaka mboapïre se amaeyeva jaeko <hesitation> ou seveguara mopeti mbaravete, erei arañavo yave yambo piensa mbaere yae, kua papaka mboapï jaeko <hesitation> jaeko ikavita jare jukuraï yaja tenonde.